وِویکشی فیصلہ لینے پاوناؤں دی مہتوپورن بھومِکا ہُندی ہے۔ حالانکہ وِویکشی فیصلہ عام طور تے ترق سنگت سوچ اتے تتھاں تے اَدارِت ہُندا ہے، پر پاوناؤں اس وچ اہم حصّہ پُورا کر دیندیاں ہیں۔ پاوناؤں نوں سانو اپنے اَنُبھَوّاں نال اتے جذبات نال جوڑن دی یوگتا پردان کر دیندیاں ہیں کیونکہ کئی واری مانَوتا اتے نَیتِکتا دے نظریے توں صحیح فیصلے لینے وچ مددگار ثابت ہُندی ہے۔ اُداہرن وجّوں تُسی اسی کسی سنکٹ مائی ستھِتی چ ہُندے ہاں تاں پاوناؤں نوں سانو سمویدنشیلتہ اتے دیّا دِکھاؤن لئی پریریت کر دیندیاں ہیں، اِس نال سماجِک سہیوگ اتے سمجھداری والے فیصلے لینے دی سمرتھا وادھدی ہے۔ دُجے پاسے کئی واری پاوناؤں ودھیرے پربھاوشالی ہو سکتی ہیں اتے اَنچاہے نتیجے دے کارن بن سکتی ہیں۔